ارے کیا بات کر رہے، دوست ہے نا، کائیں کوں یہ سب بولنا ضروری ہے؟ نئیں ماما، سیریس لے کے تو نئیں ہوتا تھا نا، میں اکدم فس جاتا تھا۔ چل اب ایموشنل مت ہو، ٹینچن لے کے نئیں۔ بس اگلے ٹائم پہ تھوڑا سنبھال کے رہنا ہاں۔ لیکن تو نئیں ہوتا تو یہ سب پیسہ ہینڈل کر سکتا ہوں، میں سوچ کے بھی ڈر لگ رہا ہوں۔ بس رے بھائی، کتّی تعریف پڑتا میری! اب اصل میں آ کے بچانا نئیں تھا، ٹینچن بھی دور ہو جاتا، چائے پی لیں گے؟ بابا بابا بابا بابا! کیا پکارا رے؟ رے بھائی، تیرا ہیلپ کر رہے، بندی بھی چائے پلا رہا۔ چلو چائے کے ساتھ سموسا بھی ہونا، ورنہ دوستی ادھوری لگے گی۔ ارے جان تو ماما، سموسا کے آتے مگو بریانی بھی کھلا دیں گے۔ نئیں رے بھائی، بریانی نہ کو، ہاں دے چائے پلا دے بس۔ ٹھیک ہے، چلو چائے سموسا کھا لیں گے، آجو۔